گرین ہاؤس اک خاص قسم دا جڑا ہوندا ہے گا۔ جو پودیاں دی سنبھال تے اگاؤن لئی بنایا جاندا ہے گا۔ ایہ جیہڑا کانچ یا پلاسٹک نالے جیہڑا بنایا جاندا ہے گا۔ جس وچ دے پردے کھل سکدے نیں پر اس دی گرمی جو باہر نہیں نکل سکدی ہوندی۔ اس طریقے نال اندر دا ماحول زیادہ گرم اتے نمی وڈا رہندا ہے، اتے پودے دے بڑھن لئی <hesitation> بہت ہی لاہکاری ہے گا۔ سب توں وڈا فائدہ گرین ہاؤس دا ایہ ہی ہے کہ پودے نوں باہرلے موسم دی پرواہ نہیں ہوندی، جے تیز ٹھنڈ، تیز گرمی تے تیز بارش ہووے، پودے نوں نقصان نہ ہوندا۔ گرین ہاؤس وچ کسان اپنے پودے انسار دن کسی وی سمے اگا سکدے نیں۔ چاہے باہر موسم جو ہو، کوئی وی ہوئے۔ تے ایس لئی گرین ہاؤس کسان نوں بہت لاہکاری ہو جاندا ہے گا۔ گرین ہاؤس نال الگ الگ طریقے وچ موسم انکول کاشتکاری کیتی جان دی ہے۔